Karazagna zavaboary agny an-dranomasiny <hesitation> haiko: ery laoko, tortue de mer a, dingadingagna, algue regny, huitre a, tekateka, avy eo misy drakaka koa o, makamba regny.